<hesitation> rí ginitsu rí niphu khámá, <hesitation> miꞌcha̱ má nigúxu̱u̱nꞌlo ja rá mí, jngáa̱ nigúxu̱u̱nꞌlo ni̱tsi̱kha̱a̱la agu̱ꞌ, ni̱tsi̱kha̱a̱la, ni̱rígu khafée̱ ni̱rígu, o̱ra̱ ikhí rá, pos ni̱gu̱wíí majan ni̱gu̱wíí xúꞌkhui̱ rá, <hesitation> ne̱jña̱ rá, ne̱nu̱ rá, a̱ꞌkhui̱ rí ne̱ni̱ meda xúꞌkhui̱ rá, a̱nga̱a̱ komo rí na̱ka̱yóó má ríꞌkhui̱ ja rá mbaꞌja rí e̱ka̱yóó rá, <hesitation> ne̱ni̱ yatsu̱ rá, ne̱ni̱ ríꞌkhui̱ yaꞌdun xúwíꞌ rá, ni̱khu̱ꞌmbú ríꞌkhui̱ nde̱jíi̱ duun rá mí, nde̱jíi̱ ra̱mbu̱ ikhí rá, ngáa̱ ne̱ni̱ yaꞌduxúwíꞌ xúꞌkhui̱ rá. A̱ꞌkhui̱ rí numuu rí ikhaa ríꞌkhui̱ e̱ka̱yóó náa̱ꞌ meda ríꞌkhui̱ rá. Jngáa̱ ne̱ni̱ má ríꞌkhui̱ mangaa rá, késú mangaa rá, <hesitation> krémá mangaa rá, ikhaa ríꞌkhui̱ ne̱ni̱ rí miꞌcha̱ rígi̱ꞌ, jngáa̱ a̱ꞌkhui̱ rí ikhaa xógíꞌ ríꞌkhui̱ e̱ka̱yóó, jngáa̱ yaja mangaa, <hesitation> ni̱rígu yaja ni̱rígu niꞌga̱a̱ xógíꞌ ríꞌkhui̱, jngáa̱ a̱jndo̱o xúꞌkhui̱ má e̱ka̱yóó xógíꞌ rí rimusáa̱ rí mbiꞌji rígi̱ꞌ.